ما المبلغ الذي تعتقد أن الشخص العادي ينفقه على الطعام في مدينتك أسبوعيًا؟ وشهريًا؟ الشخص العادي بيصرف تقريبًا حوالي ثلاثين إلى خمسين دينار أردني أسبوعيًا على الاكل، حسب عاداته واختياراته أما شهريًا، المبلغ يزيد ويصير تقريبًا بين مية وعشرين إلى ميتين دينار، مع الأخذ بالحسبان العيلة وعدد أفرادها وطبيعة الأكل